اذا كنت مضطرا لذراعة طعامي اعتقد اني اقدر ابدأ واتعلم كيف ازرع. اول شيء لازم ازرع حاجات اساسية مثل الطماطم والخس وريحان. هذه نباتات سهلة نسبيا ومو تحتاج مساحة كبيرة. <hesitation> سنبدأ اول شيء لازم اختار المكان المناسب اللي فيه شمس جيدة طوال اليوم بعدين اجهز التربة واضيف لها سماد عضوي وبعدين ازرع البزور في تربة مهيأة وارويها بانتظام.